Sa re ish primer ni rciet beñ nac pues <hesitation> rsa beñ car te la ri ne beñ buen ru chine bal dura casalo beñ sa re nu te canch broo shiliacne shi lo ra roc rap beñ por che nit beñ don sal dei beñ buelt cuani sho gan tal la gan beñ bal estandar siala pues nu smoob ne nu cloch fren con gas rni rashi <hesitation> acelerador rle loga nu ra cambi primer segund tercer cuart quint sext lla nii rlu rashi nac cloch chenga- chega cuela ni la lo cloch chenga don nat tiat car lla chine ba bseiñ ne te- te punto ni nacne idob car co tine llui o lla bal te liep nac ne latli ba bseiñ nila las car chisha chi sa nac bine revers lebeñ lo gas chic ba se nu chilas ga ru- ru bal- bal tila ile lo gas cuela ni la lo cloch pram lla li sa gac car lisa gum sic rquies car casi rine de laint pa tras rlluy ne vay lla bu lla de ba bein la ga nic rsalo ne la ra cambi per primer con primer ri ne la chilas ga pur buelt cadei beñ pur buelt pur cloch nac ni guñ nii beñ Rlui nii rashi nic cabela- cabela- cabela don ba bia nila chin ba sela carreter chic nic nac ni rac ne par isel beñ cambi chic lla de ba bianela nic sal chinera shi li re carreter roo rni rashi re par nes pariet re chic roc nac ni rlui rashi li chera cambi pero lla de bianela nila con cloch vay lla chic rlu rashi li prim- primer despues che la segund- segund nac ni rsalo ne la despues de nic ba ben la gan segund nac ni ba se shuñ car ru schen lla pues rap <hesitation> rap la por gap la tiemp ca ro isela cambi bal te liep ne pur primer lla bal ti nac te derech sal shuñ car que si shuñ car que si isel beñ segund pe ru lla bal lo carreter roo ne llet ba bsei beñ rate nic ba nan beñ smod car ra te luz ni sied ne ne desde nic rlurashi ra beñ <hesitation> parabri cor ni guñla us ra nic <hesitation> intermiten shilo la ne llet chin ba nan la rate nic sal chula lo carreter roo rni rashi lo autopist lla chic roc rap la por quiit ne la tercer cuart quint pe ru bueni do roc ba ca lluñ ne marc ah <hesitation> shi velocida ga se ne se la primer ta casi ra mayori ra car pur- pur <hesitation> shi lo gan tal la diez kilometros si nac ne o quince rap roc ti rshuñ ne. Lla chine ba bsieñ ne hueni do motor- motor ba ca lluñ te- te biei dip pe ru don roc ba caquiñ ne cambi chic ne roc rse la segund lla sigac ilela loga val lo carreter roo se la shine ba biseñ ne limite steñ segund hueni do roc la ne ba li calluñ este pues bis que rquin sac ne cambi tercer lla tercer sa car ni rsa na re ba loshte ta cuarenta y cinco nac tercer roc va callun sac ne bal se shuñ lura isela cuert chic ne vay cuert nac ne ta ochenta lla bal las rula shuñla car pues roc se quint lla nu ra car siet ne ta sext sigac rshuñ ne ta docientos kilometros pe ru nu ra car quint ti nac normal vay lla rap la por hui sa la scar la nac shiñne gan la shilo nac <hesitation> guc shia ceit guc shia filtr guc a shia llant ba- ba bdied ra shi llant la shia fren chu liquido sten fren liquido sten bolant liquido sten <hesitation> parabris ceit la buen ca nune caine gac llas <hesitation> ra lo te nu te band de lenga nic rap la por huila nac chubetene isela ceit roga nac isan la bis gas si gac llant shi lo gan tal la rap la por guñla checarne depen diendo de. Ca ro chela la par seiñ nac car o par cansanela bal- bal par lats si nac ne mertis nac chate beñ ne bee lla bal sa ra car roo ne sagu beñ rap ne por cha buen- buen don guñ ne seiñ dip ni be rap beñ pe ru sigac nac isagu te beñ porque chic rau muey- muey la cos ni ru pes muey rap la huila ta caro ba biab ne lla lat ni ba biab ne roc ti- roc ti nac ne nac ru rsagula car porque bal llaab te ne nubuelt lo carreter rech cosga chic nubuelt rac accident con nic lla chic rap beñ por gap cuidad mortiguador siet ne ne sigac par chin se shuñ beñ nac sien te beñ ra cos llí ni nu lo carreter oh cuantis nic rac ne que rac car <hesitation> teblo nac li sa traga chu be dip ne nic ra nu soste nic lla nu ste nac <hesitation> shi lo gan la sten <hesitation> lla nu sa ra ste len llant steñ bren nac balat de lain nu ra baler rni beñ casi pur ra balin beche pur dee nic nac ni rac ne ruñne fren lla ru ne huant per te shoop beu por mucho bal ca llun ne tis la scarla seiñ hui nic nac ni ruñ guant rtau ra disc ni nu lenga par guñne fren lla hueni do chin ba ca lluñ ne ca lluñ te catiep sh- sh- sh- sh bueni do casi ba ca debne o nubuelt bal tila chi ne ga ne lla rla ra bechga. Pac- pac ruñ ne len llant la nubuelt chi ne tan ta ti la chine ruñ ne rall len disc lla bal guñne rall len disc nubuelt bal disc coob ne bal ruñ toste ne rall bsiñ disc rap la por sila ste ni coob chic ten mas ru buen guñ checar antes shiñne chine gac beñ lla tras nu ra balat re beñ nic nac sic nac sic cos <hesitation> planche na beñ shi lo rni beñ nic nac ni rtua ra car disc part ca nac lo balat lla nic chic bal nu soste car sa re nu lliú ah ca beshlia siet ne la ne- siet ne la ne- siet ne la ne lla ti la cues te lliú china tei la ne ta sa gosh rbe ra ne tanta nan la ne lla nubuelt roc gac hui tanta por nan laa ne na bdeine lo cos nal rsush ra ne lla rla ra ne chic ne pac nic di- di ne isan guñ sac llant re seiñ chic mas ru buen cues beñ chen par <hesitation> llel car don sal tei beñ nis lla nu sa ste nac ah bal shiñ motor nu buelt rshiñ len ra motor vay nu partes ni sal guñ sac beñ sa cos beche lla pa bal motor- motor pa shiñ rni rashi lla de rseil rashi motor de ni sied ne fabrica ah bshiñ pa motorga lla ni rsel rashi guñ sac ra shine construir cue rashi pies ni bshiñ lenga ya no va a quedar lo sheta di- di ne llan sigac porque bali bs bali bseil rashi motorga vay. Di ne llan sac ste sa ni brine fabrica vay hui ste pies <hesitation> te pies ah a <hesitation> shet pies original di nu lenga bali bsel rashi stene chu nic ra lo te cos nu chic mas ru buen uiesh soste rri par guñ sac beñ motor uiesh rri nic lla bal cos sensi sa balat ni baler bai nic ra te ra car rsa nic casi pet te gallu pes se ra cosga lla ciet sigac <hesitation> cad shoop beu rcha beñ ceit nac isan beñ gac llas te ne <hesitation> nac isan beñ gac llas te ne ni ca nu rum beñ checar nu te cos bare roc ni rui minimo max lla bal ca ne min rap beñ por chane chic hui nu ste cos ni anti congeland bal cabesh lia car anti congeland rac ne soste par don nac cue shilia motor ga bal di anti congeland bal por si anti congeland ti ne cue shilia rac ne ne hui casi sic <hesitation> rsielne motor rshilo rni beñ nac isan beñ guñ cue shilia soste chic ne nic nac ni rac ne ti cayi ra car <hesitation> nubuelt ti ne rri gosh vay anti congeland ni rum beñ checarne vay lla nu ra beñ sheta chine rbis ne nis ro lliú rsel rashi ne porque nis ro lliú sheta rcua bros lenga porque bal isel beñ sa ni anti congeland <hesitation> sac ne len car ga nic nac ni rac ne ti ne cuesh lia soste. Lla nu sa diferens sa rsa beñ estandar stal toste tip clas sten rsa llal rsa nu- nu sa ra car automatico nu sa ra trail vay nic ngan roo ru nic porque stal soste ru velocida siet ne siet ne ne de veint velocida par de laiñ pe ru sa traiga di pa gana shilo nac <hesitation> ra pies ni nu lenga ah uies ru sac ra ne vay lla pues mejor ti nia sobre nic lla numbea ste nac ra automatico lla nic bal ba rsa ra estandar sensi dosh teru ish <hesitation> sieñ la nic porque casi pur boland si se ne la vay ni la pur nash ne rdoob ti kin cue cloch shi- shi gin frensi con acelerador nu sa nu a sa nac nia siet ne si ne fren con gas lla pe ru siet ne sa ne pa lanc nu ra car ra coche lo unico siet ne ne delante con si ideopla de nash ne ba sene vay ose no presisa mente isela cambi si no que ba soob ne lo de lla na bal rsel la revers pues revers lla sa nu ra camionet sa na cari ra ah shi lo gan tal la nic sied ne pa sic estandar nac ne as de cuent las la siedla terraceri re <hesitation> a iletla lo palanquega <hesitation> uno lla chilas ga shuñ va rcues motor ne casi sic estandar ca sa ba las la shuñla. Rla la palanga par llic dos ru pe ru sin que isela cloch vay lla tres sigac cuatro cinco bal casaib- casiab sa la palanc chic ne lla chine nac rsushi si beñ nac rbo beñ lo pe parkin la nic o parada shi lo rni beñ don ba sua shi car pe ru casi la gac ra piesga nac ni sied ne automatico que lo ni sied ne estandar vay pe ru nu sa diferenci ne vay lla pues coch srenga ru nac srenga ru ra pies cat- cat car cat tipo de car ni nu sren- sren pies nac ni siet ne ra ne vay srenga medid srenga set ladi la gac ni- ni sme did ste car nac steñ de she ta per rsha pe ru casi ra te car siet ne casi la gac tis ni nu len ste carga mas numbri rsha o shi lo gan tal la shisic ti broob ra ne shisic ti bech dependiendo shi model shi car gane vay par bal rlas beñ rsibeñ te car pues bal caquin beñ te car obvimante bal par- par seiñ las beñ pues combenir ri beñ te segunda man segunda mano shi lo rni beñ <hesitation> roc barat ru sac ne chuc ru ti beñ pa lla ra carre porque va par seiñ ne la callil beñ rsiu beñ lo seiñ diip ni nu re pues par gal nic guñne buen lla bal cayil la te car. Len agenci pe ru ba nan la que nu meil vay pues buen gac gal chicala o bal ba rap la ni guñ seiñ o te coch las la dependiendo pe ru bal nu smeil la pues bal li rlasla quia lane pues car agenci pues buen rri ne ti ne shiñga hui car coob ne vay shet ladi ge beñ de cargol ne cuala nde suñ nic guant pa shitoste guñ ne guant suñ ne buen li par- par chela viaj o lats o caro ne las la che ne la carga pe ru obviamente lla bal las sa la car par seiñ pues segunda mane roc pues camionet o shico car tres tonelad o ra lo te pe ru pues ba las la car agenci pues ba nan la que ba rap la schen cos ni guñ ne la seiñ o- o pues de segunda o nu ra beñ rsi sa car agenci pe ru ru ne la lo seiñ pe ru scuen scus ra shine vay osea larashi rlas guñ seiñ lla nu rashi rsine par pa pasier vay pues buen gac ne ra lo te buen gac todes que huila nsac motor ga shet bshiñ di ne nu ra segunda man ba bshiñ motorga- ba bshiñ motorga rto rashi pe ru ruñ sac rashi ne te chen beche parsi don sana chic lla chin ba brine ne roc cane beñ te sman ya ruñ ne fai rsa lo soste ne ruñne fai chic ca ne chin che beñ lo segunda man rap beñ por guñ investigar <hesitation> con ni nac buen ne hui beñ guñ beñ preeb ne guñ-guñ rashi recomendar li porque ba li tis ca beñ te car to defectuoso rri ra ne. Chic ca ne buen ru rca beñ nubuelt ba losh te rlas beñ car agenci pues nic cob- cob siet ne vay ti nic guñ batall nic vay ti ne casi <hesitation> car segunda man a casi suert ne nac ne bal ishela te ni buenas lla pues ba ishesala nu ra nu rashi llal- llal fai ruñ ra ne cuentis fai ruñ ra ne pues <hesitation> nu ventajne nu desventajne sa bal kiala car cob ish hui nubuelt rni rashi de rri ne lo agenci bal uiesh hui carga siet ne- ne te bis segur gratis rni rashi lla li ne nac la bal chillunla <hesitation> bal rlas ru la gap lane pe ru quish la cat beu cad beu cad beu cat beu par don nac <duda> shi lo gan tal la bal che la te choch o bal <hesitation> gac la te shicos la ti rashi nan guc ne li cuerashi li lo diñ shi cos gane guc car o bal bshiñ-bshiñ car bal callishla segur gan tal te ni coob rnis rashi rca la pe ru nu ra beñ sheta sa <hesitation> shi lo gan tal la ri nu ru con segur porque cad beu- cad beu- cad beu- cad beu callash scuent ne vay meil- meil gac ne casi bal gac ne choch la gac smeil la cabi li la gac li ben sac ca llun sac la ne vay chic nu- nu ra beñ rni shi gan ne mas ru buen ra re quianea bal gac ne te cos ne guñ saca ne chine a ne taller hui casi la gac smeil la ne ni tan ta callun rap la segur casi la gac ne casiurashi gac sac scar la nic nac ne. Nu buelt ri beñ choch o bal te car agenci ne vay ri ne bal cos roo ru guc cuene o shi cosga pues bal chine beñ ne lo agenci nu gal diferenc ne casi la gac sa ni ble la ne roc si gac rnis rashi ne pe ru eso si uiesh ru rniab ra shi exageradamente uiesh rni ra shi lo la te cos bech uiesh soste chica nu ra beñ mas ru buen ri ne ste caro de ste taller lat ni ruñ sac rashi casi rbe si rashi golp ni nu cuega rsagei sac si rashi ne osea lla bal chine la ne lo agenci rbe ra shi pies ni guc shuuch lla rcua rashi ni coob nic nac diferenci lla bal chine ra ne ste caro nic la cuesi rashi cos lat ni bdash rsagei sac rashi ne nic si lla bal nu ste pies pues sheta ru original di ru rselrashi buen nubuelt rshel sa rashi orignal pe ru uiesh ne chica ne pues rchilo por sparta ra re buen ru lat ni shilo gan tal la ste mecanico ste taller chine beñ ne que lo chine beñ ne o buen bal nu sa scuent pues buen ru buen gac sa chine beñ hui casi coob- coob hi coob llan sac ne vay lla bal las beñ si beñ te car cain sa ne beñ ose che beñ lua llet ne beñ re chi ne beñ daiñ sal sa che ne si beñ te coche ra coch sheta pa ruñ sos sheta ruñ ahorra tib nic shi lo rni beñ rac ne- ne beñ sheta par rshiñ beñ meil. Ta la sal che la de re par lua menos gas ti pa ne cob soste gas lla bal sa ra camionet- camionet roo motor be seis rnibeñ che se la re bác pu ta su sho soste ba li biet stank gasne uieshi ro ru srri ne sic pe ru nu sa sventajne bal re icanela te camionet chi ne la ne daiñ obviment su ne doob su ne llaäc su ne <hesitation> ra llish ra lo te cos vay sac ne sostene nic li llet ne la shi stal cos par rre nac te camionet buen lla par coch nac par rri ne beñ lla nu sa ste clas camionet sa ni ca ri na motor beche nac rane chin nu sa caguel shanga sal ri ne beñ ne lats sa bal guñ ne beñ ne seiñ dependiendo beñ sheta sa ruñ ne gast pe ru de pendiendo beñ sheta sa ruñne gast pero dependiendo motor beche rap la por cuela motor cuatro silindros rni beñ nic sheta pa ruñ nic gast pues sa re fui beñ <hesitation> rap beñ car rac ne soste ne beñ re sa seiñ ni ruñ beñ re sa ca beñ ni ruñ seiñ daiñ vay rac ne- ne riet ne- ne sdoob riet ne- ne llaäc riet ne- ne ra lo te cos buen soste na bal las sa la che la te caro pues cua ba se la vay pe ru todos que guñ la checarne a timepo ra te cos ni callu be lene quesi chi ne gac <hesitation> mecanico cos re callube len ne porque bal sianla mas ru rshiñ ne mas ru meil rbe ne dets la chic ne chi cal mas ru buen, Hui la chine va callube de cos beche que si chine gac la ne lo göl don nac ru don shet uiesh di gacne porque ba isan beñ chine tis beñ ne sic- sic uich llal meil ru cabe ne dest beñ sigac par ruñ beñ meil gan casi la gac ne callish gac smantenimient ne bal- bal isan beñ lla nu sa nubuelt sga nansi llic ne bal gap da beñ ne shilo rni beñ hui sac beñ ne deisac beñ ne mantenimient ne.